Me i la teshat n’dorë osht e thjeshtë po t’merr kohë. Duhet me e zgedh teshën me e marr sapunin e teshave edhe me e la sapunin n’ujë derisa t’shkumon. Me e fshi nëpër teshë edhe teshën me hi me e grry njona n’tjetrën derisa njolla ose tesha osht krejt e lame.